Niir nniidena nfu fé nini, adééma fu saame tuumu ndhééne ni yicki: niirma mu yick kurma mu féé jéye naari, wora ndhééne, adé fu féé nangh, mbhuughune fuu nniidena ngo féénangh. Nii yama fuu nniidena ngo fé ni nangh, ni mu kaye dii koomakhma dorong, aningati dorong, a la dimo yicki kankar-kankar nniide ngo féé nangh. Foo idéti i kaye ka-m-mhanne maano. Ni ka mhanne mhaano, mu la yicki mu yick imane maano a rumtati ni dorong mu yick a siirine. Mu kottu fuu nniidena nrémini nangh. Ma nawo siirine, mu kottu fuu nniidena ngo rémini. Ghuna nfuu goognéti niirone njandi. Fiine maa féérine nniide, mu fa ringi siiti. Ghuna mbhiiké niirma fu-ni mu féérine nniidena, nanghna mu la ringi siiti. Muu ringi gniiti ndijima mu lééni. Nniidena ni ma dorong, mu fa ringi-mu-fé-m-yick mu féé gniti kama, mbhuughune ngo féé nangh. Foo woré imanne-maana mo ni, mu sa-mu-niidena irééméti; yoo ghune mu ringi féérine simbama.